आमी कितेहुई गोजाळ सगळे जणपी नुई कारण चोडसो लोक फोकोट एक गोजाळ वॉयल्यावॉयर इकून सोडता। पण मात्र आमी सगळी गोष्टिची जानकारी घेतली आणि आपल्या डोळ्यांनि पॉयला झाल्यार विश्वास कोरपाचे।